Luk lana kan kane, kan luk lana ko ka yel malum tin ge an jumpa, kan lukna nunu, yin shika luk lana kakwe nati gbenele dangha shalavon yo ka shoke bimon she, kwe nuŋ kaŋ shan kane lukna, na rabrare shong ɓakwe ni dam luk kakwe ni nele bam nigue, min nele bam niguekue yina, luk lana kakwe nuŋka nigomi tena lona, mowi mwa shika teme, ka shoke nwa bimo, mon ka de ka yake wilwa <noise> yo dangha shalavomo da ganghi tarare luk lana kakwe ka yel malum tingele sho an jampe ka shoke, mwan ne wele duman nwaka ɓalul kalishe bayo tin nanghe nwatimo na nanghe yo, kwen nuŋka sha, kwen nuŋka nigomi kane luk lana kakwe ka yel malum tin lulina ti jampa, kan lukna kakwe. kwen nuŋka kpangk mang dangha voro kaliya kpang mo win shimi luk lana kakwe luk lana kakwe ta nwa nigomi tikanak.